إذا زميلي يشتتني وانا أحاول أشتغل, أقوله بطريقة لطيفة, هلا والله, آسف بس أنا أحاول أركز على شغلي الحين, ممكن نتكلم بعدين؟؟ أنا أحاب أسمع منك, بس عندي شغل مهم, لازم أخلصه, اسمح لي أكمل شغلي, بعدين نتكلم, بكذا أكون وضحت له الوضع, بدون ما أكون جاف, واتمنى يقدر ويفهم ويتركني شوي.